Tuxumli taomlar maqaronli ovqatlar va turli xil salatlar menga juda yoqadi va ulardan <hesitation> tuxumli taomlarni va maqaronli taomlarni haqiqatdan ham oddiy <hesitation> pishiriladigan taom deb xisoblayman.